Ny fifandraisan'ny samy laoka zany ndraika dia mitovy mi ny fahafantarako anazy tsy dia mahalala raha zakaina amin'izany loatra aho fa izy anaty rano any moa tsy dia hitanao aty atamboho aty. Ka raha ohatra moa raha sendra misy rano madio be iny raha ohatra ny efa hitako a dia mifampitaogno mifampi- samy mifampamorivory zareo reny dia mandaogna anaty rano ao. Izay no fahalalako anazy.